Raha mpanamory sambon-danitra raikitra teny amin'ny zanabolana teny aho a, de ny zavatra ataoko handaniana fotoana de: mihinan-kanina, misotro rano, mamaky boky, matory, mandehandeha ao anaty sambon-danitra, mijery ny manodidina arak'izay tratrako aho.